Esiee, mushivali shino shindu shanayanza ne ing’ombe sichira ing’ombe aswa sana ikhasi, ifula hasara taa, ing’ombe ikhasi wayilinda vulayi vwene nyivula, ikhwivurere, ikhasi yashee, nomba ikhuvunre isatsa, onyala khunyula ing’ombe irie, ikhamaa muvene tsilitre kaa kama shirini, <hesitation> bilita shirini tsinu ewe mwene onyala khung’wakho matiti kandi otsie okusie tsisendi tsiro, nitsikalukha olakurura ing’ombe, eeeh fundu fwa ilenyanga okhulya, kachira fundu favereo, ing’ombe nolenyanga ikase vulayi vwene, mpaka otsie mwiduku, oyirerire. Ilye shindu kama eminyu, nichirimo ulanyula chiwere, malasi kavarewo, nuying’wesia ilakhumoro vulayi vwene muntu nayilechera mpaka yekumpee, ing’ombe yino mavere kano onyala khukusia, onyala khukusia kakhwendire tsisendi, tsisendi tsino, onyala khunya tsilashughulichiraanga ing’ombe yeney mpaka ikase vulayi vwene, ayaa niyakhukhwivuriro tsiunwa tsilia, tsing’ombe tsisatsa, tsino, onyala khunyola vantu nivararakanga matuma Niwitsa oralimilia vulayi vwene nonyala tsisutsa nilandaa tsisendi naa ing’ombe ino niwakhakusia tsekhutsula alawanyi unyula shida niikhunyola unyala khukusiakhu indala numba tsiriri nonyola tsishida tsilakhulitsia tsilia wakhatsiatua ing’ombe yino khandi nivaliwu school fees ilavanyisianga mavere kukakusianga kano unyala wavakhunya nonyola shesukulu siralanyokhanga taa kachire ing’ombe yino iverewa yayilisia tsisatsa tsesi niwakhatsilinda vulayi vwene avundu everewu wetsing’ombe tsipananga tsisatsa tsino neyiremo khandi netsisendi niyupana yefura olava unyurine etsisendi sololanga ing’ombe ivula asuru taa ing; ombe neindayi sana nayiyanza.